د یوې ګران بیه هوټل کې د شپې لګښت معمولاً ډالر یا زیات وي، په داسې حال کې چې د ارزانه هوټل لګښت شل ډالر څخه تر اویا ډالرو پورې کیدای شي. دا قیمتونه د هوتل موقعیت او ستوري پورې تړاو لري.